Min kay ko gatta ka yamango yam, mi yaadake mi wiima aaa nde ujunere yidde kam haala doole na, a yatta daɓɓita yiɗɗo ma na, jotta to mi nootanake ma mi wi’ mi wi’ ee amma e mi woodi goɗɗo ma mi yiɗi to ɓernde am kam mi waɗanima aadalji, mi waɗa e sam, so nanni ka ala yam mi yam mi joddoo e mo mi yiɗi na, amma a yaa a wanca a heɓa goɗɗo rewɓe kam e mbuuti ay.